He 'āina uluwehiwehi i ka lu ulu lāʻau a me ke kahakai ʻo Indonesia. ʻO Jakarta ke kapikala ma ia wahi. <hesitation> ʻO Bali kekahi ʻāina ma Indonesia i kipa nui ʻia e nā malihini e koʻu poʻe hoaaloha a he ʻāina uʻi iʻo nō.